أول شي بشوف تاريخ المنظمة وأجمع معلومات مناسبة تساعدني في هدفي، كمان بحاول أجمع معلومات أو أدلة بحيث أكون في الأمان بعدين بختار الشخصية اللي أتنكر فيها عشان أدخل بينهم، لازم تكون شخصية مناسبة- مناسبة وتكون شخصية هم محتاجينها عشان يثقون فيني. بعد كذا ابدأ اني اثبت نفسي واكون علاقات معاهم واعرف عنها اكثر واكثر. واعرف نقاط ضعفهم.